ia, ten̈a tsara fanontaniana zen̈y, <hesitation> anisan'n̈y araiky zen̈y ziô an̈ajotsoana fanariahana han̈in̈y an-dakoziny. Kôa fa karà ataon̈y telo olo mihinà raha sahaza olo telo fo zen̈y aloky fa tsy man̈ano be na izka ampitombosina izy ampitombosina hely fa tsy be. Avô kô fa hihina manamboatra fa tsy atao maro, karà zen̈y.